Tiiq kõik olõti kuiki nii hää nigu grupi nigu hingega, et <hesitation> mõistati grupitöid tetäq ja kunagi ei lääq tüllü. Ma külh kõikaig mõtlõ, et <hesitation> kuna tiiq küll nigu ku-kuust ärq lagonõti.